Ku ma pidänüq jätmä üte söögikõrra vaihõlõ terve aastaga seeh, sis ma valinuq tuus lõunõsöögi, selle et hummogusüük ja õdagusüük ummaq muq jaos tähtsämbäq.